Karazana fangaro ambonina pizza ndraika a: <hesitation> misy saosy tomaty le hosorana amignanjy voalohany igny an, de akeo a karazana hena ze gny tianao atao aminanjy na henan-dambo na henan'omby na henan'akoho na henana laoko a de ao am'zay ny karazana legume ataonao legume izy karaoty ohatra na tongolo na poivron a, de akeo am'zegny izy rakofanao frômazy.